Binatang pacak memahami satu samo lain tu biaso e kan koceng dengen anjeng tu e galak barang barang cak tu kan tapik meskipun cak tu kan galak pulek belage tap kan koceng dengan anjeng tu same same di darat makek e wang tu bekawan cak tu mudah memahami mungkin bahase wang tu kan beda tapi e dak tau la e sering yang kujinggok tu wang tu galak barang barang cak tu kan yak kemane be barang terus garek nyari makan pulek barang cak tu kan meskipun wang tu galak belage cak tu kan teros ade pulek tu ikan ikan ngen e buaye mungkin e karne same same dayo ye kan tapi men ikan tu sereng pulek mungkin di makan buaye tapi kan pacak pacak la ikan nak cak mane menghindari makin dak pacak makin dak dimakan buaye cak tu kan tapi kan ye same same di ayo mungkin la tauk trik buaye tu cak mane